אנא כנחבּ לכּסכּסו בּלחוּת، כנוג׳ד לכּסכּסו כנרטבו בשוִיָה אלמא ואלמֶלח، כנדירו יתפוּר פלאכסכּאס، פלאכּוקוט נקּלי לבּצְלָה, מטִישָה וזית לעוּד، תם מנזידש תוָאבּל ואלחוּת، נכלִיהום יטיבּו מזְיַאן، ומנבּעדה נְכּלטו לכל، אטְטיַאבּ ח׳סו נִיָה، כל חָאגָה בּוָאש ווקיתה، מתְסרְעש ראה דוּקּ יג׳י בּצַבְּר.